Mund ta ruani mishin edhe me vakum. Kjo teknikë heq ajrin dhe ngadalëson procesin e prishjes, duke i lejuar mishit të zgjasë më shumë në frigorifer ose në ngrirës.